Bueno ca animal tʉgay ca masde pʉnjipʉtʉgay cap ca tuqui y cap ca pʉncʉtʉgay pues pero ca demaspʉ animal tʉgay cap este mesde rapidu masde <hesitation> solamante ca tzajin pues ca tzajin cap jʉnʉji wʉtpa cap jʉnʉji nati verda <hesitation> jʉnʉji cap este verda ee hʉy vuelta tzʉcpa pues pero pʉn way musʉ iguamente tiaŋjate anmaltʉgay tiʉ hʉy cʉspa tig jay cʉshi pʉn way musʉctucʉ pues ca tzajin cap tzajin hʉy hʉy nama alomejor hay puchi cʉspa alomejor chʉchʉ hay cʉspa pero ca pʉncʉ tʉgay pues ca wa ni musʉ t+iʉ hʉy cʉspa pues pero capi ʉn musʉ pe tambien ye yʉqui'is ye hermanuis cap pid hʉy cʉmusʉtʉpa pues pero ʉchi ʉn nʉmjaipa ca ca tzajin ca pi ca mas rapidu ca animaltʉgay ca caŋ tambien cap hʉy pues jʉnʉji wʉtatʉpa ap jʉnʉji wʉtpa pues tey hʉy cʉspapʉ hʉy mechpa